Yau ma saa muɗfa mwa gankwa yida lukwa guɗbwa ki ra kdidi yimi ki pur, miya sa purgankwa dayi yida faji malɗai aria mi faji maldu araige day yiɗarjai yira thawal iyaɗarjai yira thawar iyaɗa aria thawar babaɗa aria dayi yi thawar amdira aivi a kiya a. aran dugum amdira ga. Ga aria dayi yiɗasi kdidi chikuramur shagwo dayi yita bu a shagwo dayi mi tura a shagwa dayi yita budda shagwo dayi anvira ki la mwa kita sam ɗafe aivi tushakul kama kizuba gankwa ɗafu tushukudgankwa ita sama anvila mi wuldi ɗai <hesitation> yita sama ɗafewai la miɗai miɗa dawagonka ita zuba tuka ɗafan avila kuma ita tura ki sekumba avira kiya mwa kasuɗa kanangan yau ya sidi tushakud put mi yad tushakad puutge dayi yita sam ɗafuta nur tashukuau mi sam ɗafa tushakuɗu mi tura avi shagwo yita budda shagwo misa budda shagwo ita chadda shagwaan mi chaaankwo yita saga dda mi gasudage danyi rikwa dashi yita jai mijai dayi yita zug umdira ta si sukuno sai. Duk amdira tasi sukum siya mafugwo thawarɗai dayi mito thawarniya kalkal tunda amdan jasasi ya jan ka sukunsigan nananga ja jatukwa nga jabara ga jakaijikwar da kama kasi aji nga shagwo hang adi yau ma amdi aa sasi ada ɗaigankwa ita sini tu chai seda, jan jakwurta mwa mltha aji ɗaini ya wulni ja mitha. Jan sabi jan jaanari heyar yau amdira tahnari neyaran yada shan tuka sawai mi sini tv chai aɗa yi thaularni dayi yita jaw mi kaya bara sira kada barani daji yida nan me nangan mi ui dai kabunan ma kalkal dayi uvila ser akwa arage kabun ta zee wai mi jadan, jada singri uvira kasi ui yayi, uri daigankwa uvila yida iche kuma ada diwa gankwa a a sigan kabun yita ui ki nagwal. Sai gu sungu baraba kabun dayi ma baraba kabuni dayi yata nan ɗai kiya mwa. So mi sam ɗaise tushakuɗu avi sam daifer taɓuja, taɓuja gan uvila sa pathu sa tuka minti kum- kun sada, tuka minti kum- kum- marar ma a sarichin salare duwar gankwa dayi ita jai ifa baraba sira kita sam nur taɓuja, nu tabajage ada ui mwa kisi kdidi avi wai daya ita wuldi sira ɗainyi kita hanya daya sora mseaari, seri mseda ta miyawai ki kudumba ma nur ɗai yayi dayi sukwa adi kullum si kala pal wal mi sukumba ita sama miya sa hanya dashe yi sa yimiɗa dama yi kurta siya avi sala saa. Saɗa na saa pal tuka mindi kumkum makar ma asa sarichingi ki si ki sdm ser sdmɗai gankwa yita kwaɗai gaba takara uriɗara ki mwa kasukun don ma uviya kwachin ga nava misi, ma kasukunya yida mwa shar tukanwai. Dayi yida jai avi kasuku yazuk kustoma ɗar aria tasi, ma kust ma aria sige, mi ɗai Mi yamuna miyamwa ma ɦdng ɗa. Sa kum yaai gwa lariwai yan daya ma magrib ar kwachiu gankwa yita baraba sira kita zee sɗma ki sdma, miyasa semga masula biya dainyi sara biya ɗai kdk ta nau a amiga ka ɗar si nga zowa sa kum aria kullum yan sa kum kiya lari, mizuba sa mudfa sa kumur uvie kita lari uvila sa amtha tuka mindi kum- kum makar aria avila haɗai adi, avila kuma ɗanyi avila haɗai aria dangi wal uvila kumtoma aria tamwa hang laga uvila kustoma aria na mua hang alakwal. So kullum yada ui nu kana kullum uvi patha ya lari locto pal kullum wai a. a urila yida gwo lari avila yitta gwa lariwal dainyi wawa kusuku aran, so akwa kasukugan kiya nugan. Mi samsa abohiya magribu gankwa dayi yita zuge ki jai ɗainyi ki akwa shagwau kiya kwaɗai ɗal siaran yiɗai ɗainyi yiɗal ɗainyi ma umdi se yi sidi. amdi yi jai ya ɗar wuldi kakkad ɗaila yaɗai kwa, dayi kira kwa adi sal kira kala pathuwai uvila yita mwa nar nanana nur adena mur uvila kuma yita mwa nur kira nur magaranda so ɗainyi kullum uvila. Uvila ɗa yida ɗar, jaudi kira aria ma uvila ita jai ki ɗar fa wul kakadi ga aria kala <hesitation> labor ɗai umdira ɓumɓum aria chikumtha chikumit aria, ɗa larabar ɗai dai umɗira ɗum ɗum ara, kala mi wula kakkatura sdmɗari gankwa yida sokumba kisi vi akwa shagwa mi bule akwe shagwa yida fa kara dayi ya ɗar ui sdgay labar aria sosai ya ɗar ui ulimi sosai akwa nagan akwa uri garan illimira kiya ui gani illimi umdira ɗum aria ulimi sora yada ka dum ara bwo di a’a ngda ɗai cho ara pal saɗa ni bwa rayiwa aria ni bwa ahinya tuka ashakoɗa dugum umbikwa ui akwi kakkaagan ya ka nigan yada sharr tu kakkadiwal do yi tukara kakkadi sosai yifa wulai yau akwa ma sa a amtha tuka raita mina uvira ki wul kana custamarɗ adi hang wakwa yita chal a’u, mi chai a. u yida haddi shagwa ɗasha yida lari yau mi yasa. Sa avi gankwa yida sam rivi ɗafu ɗai adi dasha yida si kdidi ɗafai ɗa ki sam mi hinya ɗafu ɗai ki sam mi hinya ɗafu ɗaga yida ɗai ja yada gwa piwai, mi gwa pankwa uvila gaɗa wala ɗafan rud tv muk sam ɗafu gankwa ga gwa pigan dayi adi seda ɗwai daya gada wula yida dar zuba ki ɗar lakwa ini ɗar zuba ki ɗar yaje ini ɗar yage gan ma minte kum- kum makarta yayi ki ɗai turgi kira ɗar duvachin juwul di juwuldi gankwa dadu sura ki sam gana ka ui ka ɗar kukwa kdrtaɗar. Yau maja sora ki sdm aria ka dar lukwa kârth arar gankwa daya ita sdng gaba ki si abwun mi si bwu yi si kdidi yimiɗai yi ɓur mi ɓurgankwa dayi ita jai mi jai dayi ita ɗar wuldi sera kita wula weira <hesitation> yita ɗar wulai uvila kuma yida wul niga aria gan wai ɓiya mis kiya sa wul nagan kwa ki ɗar ja kisi hinyi faifu ɗa ki sari chin gankwa daya ita jai kawe miyasa jai gan kwai mi ɗar ɗarba hɗɓɗ ɗagi dashi yip pi mi pigankwa dayi sai uvila a ɗaifu uvie umta sddi kamdi ɗar mura dayi gdjadu ɗainyi nunugi dunya mur gdkwa ja ɗanda ada diwai mungsi a daifur uvie uvila gdɗar sidi sarichin salanki ɗainyi mamwo gd ɗai murdi yaka ang sdɗa yayi dayi gada kwaɗa pi. Uvila ɗanyi sidan ma a ui ada ui wai saboda iji aran dugum kurta haɗai mima ɗai sir kakta kwaɗai ui murdi adadiwai urila sala paɗar aran maa dayi ga ui mardi kalkal wai uvila tamchi nga uvila gada ui patha aria dayi dae eji tuka munzy gankwa dayi haɗai adi ka nugan dayi uvi madiso sora kiya muva ardni danyi adi kana kullum sai kala pal wai urila ya murdi uvila kumu mung sdm ɗaiffan ma dayi sa aria ta muva hang takgankwa sam dafar tabai arima adi wai muga sa serh nur tishikuɗ gankwa sa wakwa sai aboliya mag aboliya mandu sala magrib gan kwa gada ui saen la ga sdm don uvila kalthar aria a mwa hang aka umdi, uvila gada ɓunjaa lthadima galak. Bol gatura abunda gara thichi nandi ga sdn nandi nulaka ajin adi wai gada thuchi aje kumi shinga als umdira. Aji kumashe dai nya magir sddi girsdi kudai a uvoi la sa ashadkudu jai nyi biya kullum sdaran uvol madisu gaday gaday uvoila ga da gwa murdi uvoila gada gwa murdi wa avoila hang umvol, imnu uvoila sanyi sera kuga bara ta murdvi avila sdra hegd bera ga a mudifiwa ya jaya kasurewa was ga ja fa chee uvvoila gada ui kalkat umvoila gada ui kalkal wal ma madi kdgd murdi yayi dayi dole gada ɗi aka tambi thaku tambi uthakan wa jad hanyi wai miso ja jadi muso ja wula, miso ja nanunan tu kalkal uvi la kdga wul ɗa nanu nga tu kalkal gan adi kalkal wai ama ajinani nanam adi aje ka vi alagd adi, sai gada mula nanandan nanandan sai gada wula nananda gada wula gdn so uwi ɗafac la so uwa, mwa ɗa sora ta mwa gan adi semɗa alak wai ɗaifac la so uwa ɗanigamma gdta. Kara nunalla ganu nola aral ɗai ga huhunya la aria ami ma nur tambi lthakun dan masi si murdigi gankwa gada wula nananda jadikal kal kuma gada wula saɗallaka gada ga saɗa ta jagɗ kuma gads wula sinda ganukana asai yi heɓdi diya ya tambi lthaku asai saidaira kiya mwa dan adi nan ɗadan tu kalkal wai asal nanangan jadi kalkal yau tambi oran ɗainye jidal sa inan. Kasuku gankwa ja chul khidul umvoila gaja ui unvoila ga ul wai da nya kasukuyai umvo la ga ui hang umvoila gada ui wal. Univoila akwa naming nga ma sdra kdk sukumbadama ta sd ɗa kwa kusukumsa dah gada wula sera kdk sukum danma gad ui kɗrak mawal balintama gada kdra jau kans raba aran ya ɗa araigan akwa bwani adi so ser kasukunya danya ya kumlum mi sidi tishakude wa sarechin pajar gi mi serelin peyar gi sa darje yi ɗar muva maduwa ɗa aria ɗai ma ɓaltai mung gakwa yi zuba zuba avi kasu zuba yi kasugi yira murdi break fast yi ta sdm ɗafir tu sukuɗɗa akwa avir kasukun uvi la yit sdm aivi mi sd avi kasu ku ma sa pal mung uvila yita sdm safe uvile kum ma lthar mure hang gakwa yida sdm ɗafe avi kasukum mawal yita nchi baya ma magnb mung gakwa diya yida tura kirase ke ɗar sa sd kita sa mi jagan kwa sal kuma ma sa kuma ra ku nu dan kwa kama la sddi ki lare mi car say yafa mi sdm sdra kita sdm ki dai dirichin guwwa, mi dirchi guruwa a araigi ki se piɗa mi pa daya wal ra kisddi akwa ɗfir uvole kwa yi sdd, uvoi ra kuɗa ya ui kisedi akwa afir voi e gan kwa daye jading ya sa tushukuɗu ara gan diya ɗai umvola aku kasukur avir kasunugan ita sukumba sera kita sukumd. Mi sikumba segan akwa kasuku ga kwa ita sukumba sara kan umdi aral aba ra akwa guru ara sara kam umda bara a guru aral dugum ja kiya sutu nad yikwa yadta sdkum sdra kuɗa umdi gwa bara wai a kasukun munga gwa sukun sɗdra kuɗa umdi gwa bara gankwa tasd sdd take gd mi kami kinu tasi sddi tagd nunigi ɗa a guruwagar mam da bara umdaran mayara bara ga sɗni aladai ɗafur gaji gan so dkada kdk nu kana gada kusukum gadi wai sal kuli pug an kwa kulum dagan diya a nga dafa dai kuda ga ɗadi mima ga zuba ka nigan diya yan miyisa msd gan kwa mi wula umɗir gurawa an ma gaji bara gankwa ita baraba gaji kifa sɗna lada umvol ki wula kilpy kajara bara bakwa ita sdu gajiya ita sɗu kulpuya urolla ma kulipu kadara barg an kwa ita sdn kali pan hang k isdn gasin umiliks, a gura a aguru kan umder arg hang gan kwa umdila tasi kasi kasikabara gaji dan adi kulum wai yam aka pal akwa magu pal yayal yakwa yiɗa kiji ka umdi la sɗ kaso barasd asiɗa kam du nu adiwai.